Ordinatera edy e, raha machine fampiasanay mpianatra zahe reto bôka zany, ia kofa misy karazana atantsika donnée na karazana resaka souvenir na document tsy tiagna fafagna zany de stôkeo agnatin'ny ordinateur raha akao zany misy nandraha ko amin'ny telephone izy misy carte memoara na memoara interne nenazy ndraiky tsy zany no nenazy disque dure io zany disque dure io zany raha karazanga memoara mitahiry donnée anatiny aka zany mba tsy ho fafa mba tsy na ho very.